Kua tëtä jaeviko tuisague, imbaepuere, jare oikokatugue, kuareta oikovi arakaeyave temboavai tusaguerupi, ñoraro pe ïru tetaguasu reta ndive, kua oiko rarakae yave jaeretandive, jaeramo oikuakatu rupi oyembotuisa, imbaepuere